дүниеден озған адамның мүлкі мұрагерлер арасында дау туғызып жататыны жиі кездеседі
тіпті өсиет хат қалдырылып кеткен күннің өзінде онымен келіспейтін жақындар да таласып қалатыны бар
мұның арты қайғылы жайттарға әкеліп соғатыны өкінішті ақ мұндай жайттарға не себеп
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
жан апамыз студиямызға қош келдіңіз ең алдымен айтып өтсеңіз жаныңыздағы ыыы кісі кім таныстырып өтсеңіз
мені тәрбиелеген анам өгей шешем мхм жақсы
ұлболсын апай иә мхм ұлболсын мхм
ұлболсын апа қош келдіңіз рахмет мхм
і естуімше і сізді ыыы өзіңіздің тәрбиелеген ы қызыңыз да мхм
бұл ыыы жанардың ы сонда әкесінің екінші әйелі болып отырсыз ғой сондай да екінші мхм
менің естуімше ыыы сізді ыыы қарттар үйіне тапсырған иә
да оны тапсырғанын айтайын ба айтып берсеңіз иә қалай болған
ыыы ол жағдай болғанда менің ыыы жиенім апамның қызы
ыыы меніменен келісіп і мен ауырып түскенде квартирада временно уақытша оформить етіп мхм менің рұқсатыменен ыыы
өзінің атына өзінің атына түсірттірдім мен мен мхм
ы бірақ егер ы жазылып шыққанда қайтадан маған қайтару үшін мхм
ол мақсат орындалмады мен шыққан соң ол маған қайтармады сөйтсе ол өзінің атына түсіріп алыпты
ыыы нотариуске ы больницте жатқанда апарғанда оформлять еткенде маған қағазды оқуға бермеді
сенің көзің кем бәрібір оқи алмайсың көзілдіріксіз і сондықтан тек қана қол қой
сіздің айтқаныңызды ғана жаздық деп мені алдап мен қол қойғанмын сөйтсе ол қағазда басқаша жазылған көрінеді
бірақ мен ол оған не сатуға иә болмаса ыыы совсемге бергенім емес мен оған ақша алғаным жоқ ол маған ақша берген жоқ мхм
ол пәтер сонда ыыы атадан қалған иә да менің ы жұбайымнан қалған мына жанардың папасының екі комната квартирасы
неге десеңіз ол кісі балалардың арқасында алған екі комната жұмыс бойынан мхм
ал сіз содан кейін ыыы қайтадан сол ы пәтерге ы қайтып оралуға кіргізуге кіруге ниеттенген жоқсыз ба
ы ол пәтерді мен шыққан соң ы неше бір рет ы қайтарып өзіме оформить ет деп
ыыы жүгініп едім бірақ маған қайтармады
маған айтты апа ыыы квартира орнында тұра берсін сенің бәрібір ы өзіңнің балаларың жоқ тумаған қызға сен сенбе мен сені қараймын тәрбиелеймін күтемін
ыыы алдағы уақытта егер ыыы қайтыс болатын болсаң деді ыыы өзім ы сенің ыыы
сақтаған өлімге деген ақша сол жиенімде болған күйеуімнен қалған сол ақшаны жұмсап өзім қолымнан қоямын деді мхм
жанар ы ханым ол пәтер сонда сіздің әкеңіздің атында тіркелген болған иә
да әкемнің атында тіркелген ол это екі ы жетім қалған бала менің еще апам бар марқұм екі жетім бала шешеміз тастап кетті ғой
мхм маған мен тоғыз айда болдым шешем тастағанда сосын вот әкем сол очередьте тұрды кішкентай екі қыз
соған льготный очередьпен и двухкомнатный квартира берді жетпіс бірінші жылда
а бізге келді жетпіс бесінші жыл загс қа тұрды заң бойымен ы күйеуге шықты менің әкеме жетпіс бесінші жылы
енді сол квартирасыз қалдым мен вообще далада қалдым қаңғырдым мынанның арқасында
менде басқа үй жоқ сол үйде мен он алты жасымда пропискаға тұрғанмын мхм
паспорт ссср бергенде сол бойына вообще не выписывалась шыққан жоқпын анадан
мені вот осылай тумаған қыз деп енді әкем жоқ апам жоқ енді мен далада қаңғырдым
мхм қазір қайда тұрыватсыз қазір потом мен дом пристарелыхтен алып алдым ғой шешемді маған тұра тұршы көршілер звондап айтты
сенің шешең дом пристарелыхта бардым жылап отыр жанар өлтірмесең мені үйге алып кет деді
алып келдім үйде анда квартиранттар тұрды мынаның туыстары квартиранттар кіргізіп олармен уласып шуласып шығарып тастадым оларды
мхм қазір анам екеуіміз шешем анда отырмын кішкентай кезімнен когда бізге келгенде мама дедім оған
и содан бері до сих пор мама деватырмын өзім елуден астым уже мама деп неге солай болғанын білмеймін солай шатасып қалды өз
а қазір сол ыыы пәтерді алып алған туыстары не дейді қатынаспайды келмейді де
керегі жоқ бұл мы на нее злые деп келмейміз керегі жоқ кемпір
сен бақ кемпірді жерлет а сосын я буду квартиру продавать деп ғалия маған бетіме айтқан
түсінікті жанар апай сізден ыыы сізге сұрақ ы әкеңіз неден қайтыс болды қашан қайтыс болды
әкем екі мың төртінші жылда қайтыс болды сахарный диабет қант
көтерілген потому что ну қалай көп ойлайды екі қызы біреуі байда мен байда жоқпын
і далада қаңғырып жүрмін потому что мені үйге кіргізген жоқ содан кейін басталды вот апам қайтыс болды
мен үйге келіп ремонт жасап кеттім маған айтады жанар сен ойлама мен ы қорықпа квартира саған қалады
ыыы сұрағым ол аяқ астынан қайтыс болды аяқ астынан сахар сахар у папы он сильно көп ойлап ойлап балаларын жылап
біз көрмегенде жылап вот так балаларым не болады мен өлгенде деп қанты көтеріліп көтеріліп вот так ы аяқ астынан қайтыс болды
ол кісі ыыы өсиет хат ештеңе қалдырған жоқ қой иә пәтер кімге қалады деген
пәтер бір екі үш сағат бұрын до смерти вот кеште қайтты бір несколько часов до смерти жазды мамаға
потому что мама жылады әй арқа сен өлесің анау сенің екі қызың мені де қаңғыртады мен далада қаламын маған жаз маған жаз деп әкем жазды
мхм жазды при свидетелях оларға айтты әкем мынау әйелім күнде күнде мені жеватыр маған жаз квартираны деп осылай мен жазамын
бірақ та мамама айтты жанарды ұмытпа жанарды далада қалдырма но мама ұмытты
мхм түсінікті енді қараңыздар мұндай ыыы жанар ханымның басынан өткен жағдайды барлығымыз естідік жаңа
жалпы осындай жағдайда өсиет хат қалдырды бірақ ыыы өсиет хатта көрсетілген кісі ыыы кісіні алдап өзге адамдар сонда пәтерді иеленіп
бұл өте масқара жағдай алла ешкімнің басына бермесін мына жағдайды
мына кісі ауырғанда сен жанында болмай тұрсың ғой түскенде әуелден бір жаққа кеткен баласың ғой бір жаққа жоқ жоқ қалада болдым
ал енді менің ойлатыным біздің қазақ өзі сондай дана ы халық қой
бұрыннан малдары да болды жайлары да болды бәрі де болды бай тұрғанда да кедей тұрғанда да бәрі де ешкімге ешқандай қағаз жазған жоқ
өсиетті ауызбаша өсиет болды ауызша қайтар алдында шақырып алып иә үш баласы болса балам мынау саған мынау саған деп
қыздар енді жет жаттық олар бөтен күйеулері бар ұлдарға бөлетін бұрынғы кезде ондай масқара мынандай жоқ та
бұрын анау бөтен халықтарда ол болды а бізде ондай болған жоқ сондықтан әкең өсиетте айтқанда енді бұл жерде анаңның да қателігі болып тұрған шығар
бірақ сенде де қателік бар жанынан кетпей сол үйде жазылдың өзің айып отырсың ғой әлі пропискадан шыққан жоқпын деп сол үйде тұра беру керек еді
сол анаңның жанын ыыы жанын байқап ауыртай сөйтіп жанын
кет дегенде ит те кетеді мен енді иттен жаман болдым ба үйден шық кет
онда есікті қаққанда есік ашпағанда енді мен не істеймін сындырайын ба
мына жерде түсінікті жағдай бірақ ы сіз енді әжеден қателік кетті иә бірақ әжеден бұрын әже енді не істейді көзі көрмейтінін көріп тұрмыз ғой
мысалы заң бұзушылықты ы жасап жатқан жаңа мұнда заң заңгер ханымдар да отыр ғой бағанағы қол ы жасап берген нотариус
жаңағы неде деп түсіндім мен аурухананың өзінде иә жазып берген жоқ
ауруханада жатты анау туысы ы галия ауруханадан тихий частан шығарып бұны
ана жаққа ит өлген жерге нотариусы толыватыр анда она туда видимо знакомый танысы біреуі болды
бұл хат жазу деген ы соңғы кездегі өріскел жағдай болып тұр қазақ халқында ондай жағдай болмаған
бұрын ы қазақ халқының он баласы болса да баланы үйлендіріп отау тігіп алдына мал салып өзінің еншісін беретін еді
і сөйтіп сөйтіп балаларын бәрін бөліп өзі кенже бала әке шешенің қолында қалып сол сол жерде бала мұрагер
мұрагер деген сөз бізде ондай сөз соңғы кезде шығып жүр мұрагер деген сөз жоқ сол әке шешені бағады сол бала сол жерде қалады
оған ешкімнің таласы жоқ ұлдың да қыздың да қыз күйеуге кетсе қыздың өзінің төркін сыбағасын береді
үйдің иесі кенжесі дейді ғой үйдің иесі кенжесі болады
сол жерде он ағайынды болса да әке шеше қайтыс болғаннан кейін ешкімнің таласы жоқ өйткені барлығы өз өз алдына бөлек үй болып шықты
еншісін берді алдына малын салып берді оған ешкімнің таласы жоқ бәрі жөн жөніне кететін еді бұл ауызбіршіліктің ы сыйластықтың белгісі деймін
міне соңғы кезде мінекей басқа елдің өкіл басқа ұлттың өкілдерінен үйреніп жаңағы еліктеп өсиет хат жазу керек
болмайтын нәрсеге кішкене үйге бәрі таласып жатыр соттасып жатыр бір бірімен жанжалдасып жатыр
осы біздің қазақ халқына өте жат дүние айналайын иә өте болмайтын жағдай бұл
бізде ортамызда ы алматы аудандық ы сотының судьясы ы бағдагүл ханым отыр
сіз ы айтып өтсеңіз бізде ыыы сіздің ыыы сіздер сотта осындай тәжірибесінде жиі кездеседі ме
бұл енді жиі кездесетін нәрсе жаңағы жекешелендіру шартында сол кезде білмедік дейді қалып қалады
жаңағы айтып отыр ғой мысалы халық та айтып отыр өсиетті дұрыс жасамады дейді анау басынан басталады
оның ы салдары неге әкеліп соғады соның салдары осындайға алып келіп соғады
ол адам деген өзінің мүлкін қарау керек өзі жаңағы құжаттарды түгендеп жүру керек
адамға қатысты міне осындай бір ыыы жақындарына қатысты бір қастандық жасау деген оқиғалар болады ма
қастандық жасау деген енді ол өте ыыы сирек кездесетін жағдай сирек
егер қастандық жасап мүлкін қастандық жаңағы ниетпен тартып алатын болса ол қылмыстық жауапқа тартылады ондай адамдар мхм
бұл жерде тек қана азаматтық іс қой біздерде азаматтық істе осындай
мына үлкен кісілер өздерінің жасында алданады бұл кісілердің жасы сондай ғой бала сияқты алады да келісімшартты жасап жібереді
екінші баласы келеді болмаса тағы бір туысқаны келеді де жоқ неге саттың біз барамыз сотқа дейді негізгі сондай жағдай
жібек ханым сіз жауап берсеңіз енді қазіргі уақытта ыыы өсиет хат жазу осындай келісімшарттар жиі кездеседі ме жиі келеді ме ыыы келісімшарт жасасуға
қазіргі кезде біздің тәжірибемізде ы бұрынғыға қарағанда иә жылдан жылға өсиет хаттар саны өсіп келе жатыр
мхм қазір ыыы жасы келген адам ғана емес жастардың арасында да тәжірибеде өсиет хат жазып келеді қазір
жастар дегенде қандай жастағы сонда ы жастар деген ы жиырма бес отыз жастағы
мысалға ала кетсек екінші неке ыыы құрған ы жас жігіттер немесе қыз балалар болса біріншіден некеде балалары болса
солардың да қамын ойлап қазіргі жастардың өздері де ы ы мүлкілерінің алданған жағдайда өздері қайтыс болған жағдайда
ыыы мүлкіне билік жасау ретінде өсиет хаттар өз ыхтиярларын білдіріп кеткендер қазір тәжірибемізде бар мхм
ыыы ол ы бір рет бекітіледі ол одан кейін ол ы ұстап тұру бақылау үшін ол нотариусқа ешқандай ақы төлемейді ғой иә
ы бір ыыы бекітілген келісімшарт ол бір ақ рет куәлендіріледі нотариуста
бір ақ рет сол өсиет хат куәлендірілген кезде егер сіз қанша ақша төлеу нотариус жағын сұраған болсаңыз онда өсиет хат куәландірілген кезде бір ақ рет төленеді
одан кейін ол өсиет хаттың бір данасы жаңағы өсиет жазған адамға беріледі екінші данасы сол нотаруиста қалады
мхм а ыыы өсиет хатты кез келген уақытта өзгертуге немесе ыыы күшін жоюға қайтарып алуға ы ол кісі құқылы
мхм түсінікті енді салыстырмалы түрде алсақ он жыл бұрын мен қазіргіні салыстырсақ өзгеріс бар ғой бұл бұл ретте өсиет хат жасау бойынша
өсиет хат жасау болса ы әрине бар
осындайға міне қараңыз бұрындары болмаған дедік қазір і өсиет хат жазу көбейіп келе жатыр деп өзіңіз айттыңыз жастар да ішінде бар
жалпы мұндай ы ол дау дамайдың болмасына кепілдік бола алады ма
әрине ол ыыы өсиет хат жазып кеткен адамның өзінің ыхтияры ғой мхм
жаңа мына студиямызға келіп отырған і сіздердің ұлболсын анамыздың жанардың шешімінде де
егер жанардың әкесі кезінде өз ыхтиярын білдіріп өсиет хатты нотариалды түрде куәландырып кетсе мүмкін мұндай салдарлар болауы да мүмкін еді мхм
түсінікті енді қазіргі уақытта құрметті қонақтар өзге қонақтарымыз қосылайықшы жалпы қазіргі қоғамға мұндайға дайын ба
қазіргі кезде қоғамға уже дайын болу керек и өте көп сұрақтар осындай кездеседі
мына жерде мен қарап отырсам жанар о бастан қазір осы уақытқа дейін сол пәтерде есепте тұрсыз да
сіз өзіңіздің құқығыңызды мысалы жаңа айтып отыр мен өз еркіммен ы жаңағы жекешелендіруге бас тартқан жоқпын деп
бұл бір ыыы себеп сіздің жаңағы айтылып кеткен ы келісімшартты даулауыңызға
өйткені о бастан сіздің құқыңыз әлі қолданылған жоқсыз
екіншіден бұл кісіде физикалық ақау яғни көзінің көрмеуіне байланысты ол кісі не жазыватқан қол қойғанын түсінген жоқ сондықтан да қазір
болады екі моментті сіз пайдалансаңыз қазіргі кезде өзіңізге ы анаңызға тиесілі пәтерді қайтып алуға мүмкіндік бар түсіндім аха
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс туыстар жақындар арасында құжатты қарым қатынас болуы қажет пе
бағдарламаның келесі бөлімінде талқылайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз ыыы мұра мұрагерлік құқық жалпы өсиет хат тақырыбын талқылап жатырмыз
әңгімемізді әрмен жалғастырмас бұрын экранға назар аударайықшы
көңіл сыйса тар бұрыштан орын табылар дейді қарттар үйінің тұрғыны елена евтушенко бірақ кеңпейілді қарияға өз үйінен орын табылмаған
как мужа похоронила я ы
жұбайым екі мың он үшінші жылы көз жұмған еді сол кезде қайтыс болған ұлымның баласы яғни немерем пәтер жалдап жүретін
сандалмасын шығынданбасын деген ниетпен бір шаңырақ астында тұруға шақырдым ол қуана келісті
бір жылдан соң ресейге көшкен кенже ұлыма аттандым қонақтап келгенде маған деген пейлдері өзгергенін байқадым
оның себебі менің немерем пәтерді өз атына түсіріп алып қожайын атанып отыр екен
алдымен бақилық болған атасының атынан мұрагерлік туралы құжат жасаған осы арқылы пәтерді өз атына шығарған
арам ойын жүзеге асырған жетесіз жігіт жетпістегі қарияны желкесінен түйіп үйден қуып шыққан
сеть хорошо конечно
мұнда әрине жақсы бірақ өз үйіңе не жетсін
қырық бес жыл өз еркіңмен күн көріп бала шағаңның қызығын көрер жасқа келгенде мұндай жағдайға душар болу өкінішті емес пе
елена евтушенко немересі вячеславты сотқа берген
құзырлы органдар іс қозғап мұрагерлік туралы құжаттың түп нұсқаға сәйкесітігін анықтауда мұраға
құқық ы туралы куәлік екі жағдайда беріледі біріншісі заң бойынша беріледі екіншісі өсиет бойынша беріледі
заң бойынша берілетін мұраға құқық туралы куәлік бұл ыыы бірнеше кезектерден тұрады
яғни ы мұраға құқығы бар мұрагерлер ы бұлар бірінші кезектегі мұрагерлер ыыы олар ы қайтыс болған адамның яғни
мұра қалдырушы адамның балалары және де өзі қайтыс болғаннан кейін тірі туылған балалары
ы оның жұбайы немесе зайыбы және де ыыы өзінің ата анасы өзінің теңдей үлесін ала алады мұра ретінде
статистикалық мәліметтерге сүйінсек екі мың он бесінші жылы астана қаласының нотариустар алты мыңға жуық мұрагерлік туралы куәлік берген
оның мың екі жүзі өсиеті куәландырылған демек іске асқан ал отыз екі құжаттың күші жойылған
себебі мүлік иесі өз шешімінен бас тартып қарымта арыз жазып қайтарып алған
ернұр нұрғали өміргүл жендетхан пендеміз ғой ток шоуы
сюжетті барлығымыз көрдік
осы ретте ы жаңа сюжетте көрсетілген кейіпкеріміз енді қарттар үйінде тұрып жатыр ғой біз
біздің ііі студиямызда марал ханым отыр осы ыыы әлеуметтік жұмыстар жөніндегі маман
ы өзіңіз айтып өтсеңіз осы қарттар үйінде осындай жағдаймен ыыы жатқан кісілер көп пе кейде кездеседі
сонда ыыы көбінесе сол пәтердің айналасындағы дау ғой сонда иә
бар енді соның ішінде де иә енді қалай айтсам әке шешелері нақты әке шешелері емес жетім мхм балалар например
өгей әкесі или өгей шешесі болса сондайлармен немерелермен осындай дауға түсіватқан сұрақтар болыватыр мхм
ы бізде ортамызда тағы да ыыы айбек мырза отыр
айбек мырза сіз і өзіңіз осы өсиет хат жазу ыыы мұра қалдыруды ресми тіркеу сондайға өзіңіздің көзқарасыңыз қандай айтып өтсеңіз
ал енді біз қазір жиырма бірінші ғасыр болғаннан кейін құқықтық мемлекетте өмір сүргеннен кейін
заманның талабына сай басу керек оған дағдылану керек оған үйрену керек деп өзім ойлаймын
мхм бірақ өзімнің ы ыыы историямды айтатын болсам ы менің әкем біздің жанұямыздағы ең кенже ұл мхм
біз әкеме ы біздің атамыз өсиетті ауызша түрінде ыыы кеткен қалдырып кеткен
ы бір де бір ы оның үлкен ағасы болсын қарындастары болсын оған қарсылық білдірген жоқ
сондықтан мен ойлаймын қазіргі таңда мына осындай жайттар болватқан бірінші себебі көпшілік халықтың
і бірінші себебі ол құқықты өз құқықтарын білмеу екіншісі жастайынан дұрыс тәрбилемегені
енді жаңағы кейіпкер де қарап отырсақ өз апасын үйінен қуып жіберген деген біздің қоғамда ол үшін біз басын жұлып алушы едік шынын айтса мхм
ыыы бірақ енді қазір жиырма бірінші ғасыр болғаннан кейін қазір заңды дұрыс білу керек деп ойлаймын оған қарсыласып керек емес
өзіңізге мұра қалды ма
өзіме і атамнан атап қалған алмадытан үлкен мұра қалды
бірақ мен өзім кезінде жастайымнан саналы түрде одан ыыы бас тартқанмын
өзіңіз иә өзіме мұрамды өз өз қолыммен жасаймын деп
а сізге қалдырылған кезде басқа да үміткерлер болды ғой иә адамдар туыстарыңыз жақындар
былай қарағанда м қазақтың жаңағы тәлім тәрбиесі бойынша ы жалғыз үміткер ол мен
сондықтан ешкім иә қарсы кенже болғаннан кейін ешкім қарсылық білдірген жоқ оған
бірақ қазіргі енді заман талабына ы қарап отырсақ онда ыыы менің әкем жанұяда жалғыз ұл емес мхм
ы алты бала бар сондықтан ы өзгелеріне өзгелері де болды бірақ барлығы ол мұра менің әкеме қалады дегеніне толықтай келісті
сіз өзіңіз қазір ыыы кәсіпкерсіз ғой өзім кәсіпкермін иә мхм
өзіңіздің кәсібіңізді мұраңызды келешекте де осылай ыыы ресми түрде ыыы ресми түрде куәландырып қалдырамын деп ыыы жоспарлайсыз ба
бәрі ойдағыдай болатын болса ресми түрде і міндетті түрде оны жазып кетемін і әрине і мұра ретінде мынау бүкіл
енді бұл жерде ы қараңыз ы біріншіден құқықтық жағынан қарау керек пе әлде тәрбиелік моральдік жағынан қарау керек пе
енді қазақ баласы болғаннан кейін ең біріншіден мен жаңағы тәрбиелік жағынан моральдік жағынан деп ойламын екіншіден әрине ол құқықтық
бізде і өйткені қағаздан басқа өзіміздің заңымыз бар қағазға жазылмайтын
ол сонда құжатқа қойылған қолмен мөр сияқты ғой сонда иә
рахмет бұрынғы кезде өзің дұрыс айтып отырсың бәрінде бәріміз тәрбиелі болдық та біздің ата анамыз тәрбиелі болды қазақта тәрбие өте күшті болды
қазір мынау табиғат өзгерді ме пейіліміз өзгерді ме табиғат өзгерген сайын қазір білмейсің ғой ертең қыс қашан болатынын заманымыз табиғат табиғат заман емес
заман да өзгерді табиғат табиғат сияқты адамның көңіл пейілі дейді пейіл ыыы сол сияқты өзгереді дейді сондықтан пейілдері көп өзгерген шығар
бірақ та менің айтайын деп отырғаным мен өзі үш әкемнің үш әйелі болды мен бәйбішеден туған ең соңғы баламын
ал енді екінші әйелден алты бала ыыы үшінші әйелден тоже алты бала туылды
сонда біз бәріміз өсіп кеттік қой үйден ұшып ы анау кім айтқандай әрбіріміз ы үлкен ұл ұлы да қызы да бірақ та ең тоқсанға келді әкем
дүниесі де болды қора ы бір қора ыыы қойлары да болды сол кетерде бір бәріміз де келдік қой ол кісі кетерде
ол кісі жинап алып екі үш күн қалғанда шынын айтқанда бәрімізді жинап алып тұрып өсиетін айтып кетті
ал енді сендер осылай қалыватсыңдар он төрт баласыңдар ы тірі қалғандарың аман сау болып біріңді бірің қараңдар
мына камалияң кішісі сол тоқалдан қалған алты бала бар оның үшеуі кішкентай әлі кішірек сол
сол балаларға кішкене қарасыңдар ал мен дүниенің бәрін осы балаларға қалдырып баратырмын
біреуі де бір сөз айтқан жоқ қайта әлі күнге дейін көмектесіп келатырмыз сол балалар қазір үлкен
ы енді мен өзім немеремнің қолында отырмын
роза апай ы роза апайдың айтқанына қараған кезде қараңыздар
он төрт бала барлығының ыыы заң бойынша қараған кезде барлығының тең құқығы бар иә
олардың барлығы туған балалар қалдырған бір кісі ауызша ғана айтты оған басқаларының таласы жоқ
қараңыздар бұрынғы ы ал қазір бір пәтерге қандай талас жүріп жатыр
бұрынғы кездегі тәрбие мен қазіргі уақыттағы тәрбиенің өзгешелігі бар ма өзгеріп кетті ме соны сол сол туралы айтып өтсек
ыыы бітірейін мына қазір құқықты жақсы қорғап отырасыңдар мен к жаңа келеатқанда мына қаздарға айттым сендер адвокат нотариус шығарсыңдар деп судья да бар екен
мен айтайын деп отырғаным мен қазір жүз мың долларға осынан төрт жыл бұрын үй алдым
сол үйді шалымызбен екеуіміз мен емес шалымызбен екеуіміз тапқанымыз соңғы балаларға бөліп бердік
соны немере алып отырмыз қолымызға ол немереміздің әкесі қайтыс болып кетті сондықтан ы шешесі тұрмысқа шықты сол немереміздің қолынды отырмыз
сол немерге жаздық ол үйді өйткені мен білемін
қазіргі заманда да өсиет қалдырған дұрыс екен иә
ол немерем менің әлі үйленген жоқ жиырма бесте бірақ та банкте жұмыс істейді
бірақтан мен білемін что бізді ы тұмсықтыға шоқтырмайды иә қанаттыға қақтырмай өсіреді
сондықтан мен і сендерге келмеймін деп ойлаймын алла тағала
дау тумайды өсиет қалдырсаңыздар дау тумайды
өсиет деген болған жоқ аманат айтып кеткен аталарымыз аналарымыз әкелеріміз
аманат айтып міне сен куәсің осы үйім осы дүние мүлкім мал жайым осы балама қалады не болмаса осы баламның немересіне қалады деп
қазіргі енді заманға байланысты өсиет жазып кетеді дейді ол сексенге келген адам кәрі адам оның не жазып жатқанын түсінбейтін адам да бар
жас кезінде де жаңа мына баланың сөзі кәсіпкермін дейді күтіп отыр мен де жазамын дейді
күтудің қажеті жоқ қазірден жазу керек ол өсиет заң
ондай кездерде біздің кездерімізде ондай жазу деген болған жоқ
расымен ажал айтып келмейді
ажал деген бірақ соны айтайын деп жатырмын ажал деген айтып келмейді ажал деген қазіргі таңда жастарымыз өте көп өмірден өтіп жатыр
мен осындай бір жағдайға душар болдым басым куә болды өзінің баласының он бала он баласының ішіндегі ең кішентай баласының қайтыс болды бір ы адамның
м оған батыр ана деп үй берген екен үкімет сол үйде жалғыз ұлының сол жалғыз немересіне жазған жоқ кісі
оны да көріп отырмыз бұл жерде өте үлкен ортадағы ынтымақтастық
құралай апай сізге өзіңізге осындай жағдаймен келіп жүретін адамдар бар ма көп өте көп
орталарында ағайындардың таласып жатқандары бар ы апалы таласып жатқаны бар
мен әкеден тудым бұл шешеден туды екеуіміздің әкеміз бір деп те таласып жатады шешеміз бір әкеміз бөлек деп те таласып жатады
бірақ бұл жерде ешқандай да айтады ғой не етіп аударылып бара жатқан дүние жоқ адамда ақылға салып соның бәрін жеңу керек те
сіз барлығын ы сіз осындай жағдайлардың барлығын көріп тыңдап өзіңіз қандай ой түйдіңіз
мен кез келген адамға айтамын бұл жерде сіздің ы мен енді бірінші сұрамаймын алдыма келген адамнан
келеді алдымнан сұрайды осылай осылай мен айттым айтамын кез келген адамға сіздің осындай жағдайыңыз тұр екен
сіз ыыы осындай құзырлық ы жерге барсаңыз сіз халық алдында айтсаңыз сіздің алатын неменеңіз бар өзіңіздің еншіңіз бар деп айтамын да
көп жерлерде бізде қазіргі кезде емес менің байқауымша бұл жағдайдың бәрі тоқсаныншы жылдан екі мыңыншы жылға шейін мына нотариустардан кетіп жатқан жағдай көп көріп жатырмын
бұрынғы кезде ата бабаларымыз өсиет қалдырады ешқандай қағазсыз ешқандай қаламсыз аманат айтып кетеді
ол кезде тәртіп жақсы болған тәртіптің жақсы болғанынан ы ешкім атасының сөзіне қарсы келмейді айтқан сөзі қалады
ал қазіргі кезде иә қазіргі кезде ыыы нотариус арқылы өйткені адамдар бір біріне сенбейді
ол даже оның туған інісі болса да туған ағасы болса да бір біріне сенбейді сол себептен осындай жағдайға келіп тап болып жатырмыз
енді мұра оның бір өкінштісі бар да қазір өздеріңіз көріп отырсыздар өйткені і жанар ханымның басынан өтіватқан жағдай осы үлкен бір қиыншылыққа келіватырмыз
енді адам өліп жатқан кезде адамның сондай бір жаман пиғылы
ііі мына кісі өмірден озды бұл кісінің мұрасы кімге қалады екен деген ой ең жаман нәрсе болып келеді де
ойға ең бірінші түйетін нәрсесі бұл өмірде адамның бір өзгерген дүниесі болып көрсетеді де ол енді үлкен жамандыққа әкеліп соғады
сіздің өзіңізге қалған аманат бар ма
менің есімім мұрагер менің есімім мұрагер мен мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылы дүиеге келген кезімде
атам өмірден аяқ астынан озады мен дүниеге келемін атам қатты қуанады үш күннен кейін атам өмірден озады
атам өзі білген жоқ мен өмірден озамын ғой деп ол ойлады ой менің немерем менің ііі маған ұқсайтын немерем
ол барып туылған күні барып көріп терезеден қарап жаңағы ыыы роддом дейді ғой иә перзентхана иә перзентхананың терезесінен қарап қуанып сонша
енді үш күннен кейін вот ұлымды шығарамын ғой перзентханадан деп барып ыыы жаңағы заправкіден барып заправить етейін деватқан кезінде дүниеден озады аяқ астынан
сол кезде иә барлық тума туысқандарымыз әкем барлығы біледі что атамның қатты қуанғаны мен дүниеге келгенде
содан кейін ііі атамның көзі болсыншы деп олар өздері і отбасымен ағайын тума туысқандарымен ақылдасып келіп
атамның көзі болсыншы деп осы бала атамнан қалған ізі болсыншы деп менің есімімді мұрагер етіп қойды енді мына жерде ііі оның
оның ыыы дүниесі қалсын тағы бірдеңе қалсын деген әңгіме емес ең бастысы адами қалыпта қалдық
атамның көзі болып қалды мен туысқандарыма барсам о мынау қанғалидің немересі дейді
маған да үлкен ііі қуаныш та ол міне мұра дейсіз ғой иә міне мұра нағыз мұра деп осыны ойлаймын мен
кішкентай балалар жастайынан үйрететін сияқтымыз соған мынау фильмдер көреді әртүрлі нәрселер көреді телевизордан
ол жерде бәрі бір бірімен алысып жұлысып жатады не қалды біреу өлсе иә таласып жатады осыдан басталған сияқты психологиялық түйсік иә
ы анаңызды да түсінуге болда бұл адам өзі ы балалық махаббатты көрмеген аналық махаббатты көрмеген
аналық ы сізге деген сезімі мүмкін оянбаған шығар сондықтан сол кезде ол сізге і иә бере қоймады ол нәрсені
мынадай термин бар сиблинговая зависть деген бар психологияда ол дегеніміз жаңағы
не бір бірін көреалмаушылық туысқандар бір үйдегі балалар бір бірін көреалмаушылық деген бар
ол балалар бір бірін ыыы жоқ жалпылама айтқан кезде ол балалар бір бірін ыыы бейсаналы түрде
саналы емес бейсаналы түрде бір бірін өлтіруге дейін барады ондай балалар
сондықтан жаңағылар не үшін таласады ол пәтер емес ол мұра емес
оның барлығы таласатыны ата ананың махаббаты ол сол үшін ғана таласады естеріңізде болсын сол
мирас мырза сіз өзіңіз ыыы осындай жайттарға куә ы болдыңыз ба өзіңіз айтып өтсеңіз
иә көрдік ондайды да жамандықта да көреалмаушылықта да туысқандарда көп екен бірақ сабырлық сақтау керек деп ойлаймын
мхм і бәріміз де туысқанбыз бәрімізді бір бірімізді сыйлауымыз керекпіз
біріншіден айтарым мына осындай жағдайлар болмау үшін і еркек адамдар әкелер аталар таңертең кешке дейін жұмыста болады
олар көп ыыы көп көңіл көңіл уақытын бөле алмайды ол шындық
ол қалай а отбасымды асыраймын деп ойлайды еркек адам сол үшін әйел адамдарға айтатыным не
ыыы нем бар сіздердің қолыңызда осындай жағдайлар болмау үшін жақсы тәртіп беріп
дұрыстап қаратқызып бір бірін жақсы сүйсін деп сүйіспеншілік болу керек деп солай
сіз ы осы байқуатты ыыы жандармен жұмыс істейтін адам ретінде айтсаңыз енді ақша дүние жүретін жерде дау жүреді
бай қуатты ыыы адамдар енді ажал айтып келмейді өмірден озғаннан кейін оның балаларына қалатын мүлікке талас ы осындай кездеседі ме өзіңіздің
ыыы өте көп кездеседі ііі көбінесе байлардың отбасыларында көп кездеседі ондай көргенбіз біздер де
ыыы енді пәленбай мың доллар қалғанда жүз мың екі жүз мың доллар қалғанда адам баласы енді бәріміз де пендеміз
ондайлар жағдай көргенбіз бірақ біріншіден мына ата еркек еркек адамдар болады ғой отбасыларын жақсы жағдайларын жасап беру тырысу керек
біздер міне қазір біздің ата анамыз әкем шешем таңертең кешке жұмыс жасайды и ешкімнен бір тиын да сұрамайды
мхм осы қалсын деп мен осы астанаға көшіп ііі бірнеше бизнестер ашып
алла қаласа миллион доллар ы не оборотқа шығып сосын ата аналарымды көшіріп алып оралдан ы қыдыртам деген сияқты ғой
енді сіз өзіңіз ііі біраз кәсіп ашамын деп аштым деп отырсыз ашылғаны иә өзіңіз де енді өсиет қалдыратын болып отырсыз ғой сонда
иә қалдырамын әрине ыыы мен кішкене реалисттік жағынан айтсам
осы өмірде бір бірімізге қарайтын ы өзіміз өзімізді ойламасақ басқа ешкім ойламайды
ол не ыыы ұятсыздық емес ол басқа адамның да басқа шаруалары бар иә жауапкершілігі
өзінің адамдардың өзінің проблемалары бар деген сияқты ғой ол сізге жақсы ойласа да өзінің шаруалары да көп деген сияқты ғой сол үшін өзіміз бір бірімізді
бұл қадам сонда сіздің өзіңіздің құқықтық сауаттылықтан ы баратын қадамыңыз ғой сонда иә иә иә мхм
олжас әрбір біздің азаматымыз қазақтан республикасының азаматтары осы заңға сай
ата ана өзінің ы жаңағы қалаған ы мұрасын қалаған балаларына или тең түрде
болмаса ең кіші баласына жазып қалдырғанда ешқандай ол жаңағы ұят нәрсе емес
себебі мына қазір қарап отырсаңыз ыыы өзінің осы тұқымға ы бұйырған пәтер дүние басқа бір
екінші үшінші і жаңағы родство дейді ғой бізде орыс тілінде соған басқа жаққа кетіп қалып тұр неге олай болды
бұл иә бөтен жаққа кетіп қалуының себебі басты себебі осы семьядағы ы жаңағы
не тек қана жылу емес дұрыс жаңағы өзіне тиесілі мұраны дұрыс жаңағы болашағын шешпегендіктен мхм
құқықтық иә сауатсыздық десе де болады иә андай бір ренжімеу ренжімеу керек бұл сөзге бұл құқықтық сауатсыздық
ы қазіргі кезде барлық адамда құқықтық сауаттылық болса мынандай талас болмайды
жалпы ата ананың да өзі он баласы болса он баланың ішінде өзінің бір сүйікті баласы соған көп қалдырғысы келеді болады ондай да болады
құқықтық сауаттылықты қалай арттыруға болады
бағдарламаның келесі бөлігінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз ы мұра қалдыру туралы тақырыпты талқылап жатырмыз
гүлмира ханым сіз ы айтып өтсеңіз өсиет хат мұра қалдыру бойынша ы қандай жағдайлар ыыы өз тәжірибеңізде болды
айтып өтсеңіз қандай оқиғалар тіркеліп жатыр ата ана мен бала арасында қарым қатынас бойынша айтатын болсақ
енді әке шешесі бар балалар енді әке шеше шешеді ғой баланың мүлігін жағдайын
бізге көп дегенде ы жұмыс барысында және ата анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жұмыс жасаймыз біз мхм
екі мың он үшінші жылы ыыы осы заңнамаға өзгеріс енгізілді
жетім және ата анасының қамқорлығынсыз қалған баланың дүние мүлігі он төрт жасқа толғанша сатылмайды деген мхм
ешқандай ыыы не қозғалыс жасауға болмайды
ол біріншіден жаңа бала есейіп он төрт жасқа толғанша ешкім ешқандай
мүлкіне тиіспейді ешкім мүлкіне тиісе алмайды мхм
ол енді жаңа ата анасының қамқорынсыз жетім қалған баланың жағдайын ойлап жатырмыз бірақ бұл жерде енді екінші жағы бар бұл мәселенің
кейбір жағдайларда жаңағы енді балада бір бөлмелі пәтер қалады сосын үлкен әпкелері біз енді
бұл балаға орнына екі бөлмелі пәтер алып берейік деген ойымыз бар ы сатуға не беріңіз деп рұқсат беріңіз бірақ біз рұқсат бере алмаймыз қазір мхм
енді жағымды да жағымсыз да жақтар болады қалай болса да біздің мақсатымыз жаңағы баладағы бар дүниесін алып қалу сақтап қалу
ол енді басқа пәтер алып береміз дегенмен мүмкін ол пәтерді сатқаннан кейін содан кейін жоқ болып кету
біз рұқсат бермейміз кейбір адамдар содан кейін жоқ кейбір адамдар сонда ренжіп жатады бізге
бірақ заңда екі мың он үшінші жылдан бері жазылып тұр жетім және ата анасының қамқорсыз қалған бала
он төрт жасқа толғанша бала өзі есін біліп ііі жаңағы жасап жатқан іс әрекетін түсінгенше
ол пәтерге ол мүлікке пәтерге емес мүлігіне ыыы ешқандай қозғалыс жүргізуге болмайды
енді осы балалардың құқығы бұзылуы бойынша қандай деректер бар өзіңізде айтып өтсеңіз бар ма ондай
енді дәл ата анасының қамқорынсыз қалған балалардың дүние мүлігі бұзылған жағдайда
дүние мүлігін сақтау қамқоршылық және қорғаншылық органдарда бекітілген мхм
түгел дүние мүлікпен ы әке шешесі бар болған жағдайда да сатып алу оны айырбастау ыыы нелері
ы қамқоршылық қорғаншылық орган арқылы жүргізіледі сол кісілер рұқсат береді
сол кісілердің рұқсатымен ғана ы дүние мүлік жаңа басында бөлініп жатса әкесі қайтыс болып жаңағы баласы мұрагер ретінде қалып жатса
ол несін несін шеше анасымен анасы сатамын десе де жаңағы ы қамқоршылық қорғаншылық органдар
соған ыыы не беріледі рұқсат беріледі рұқсатсыз сатылмайды баланың дүниесі баланың мүлігі сатылмайды
түсінікті мен ы қайтадан ы жанар ханымға оралғым келіп отыр
сіздер қазір ы пәтерге қатысты келісім жасалған келісімшартқа қатысты сотқа беріп жатырсыздар ма
сотқа бергенмін менде адвокат болған жоқ біз бабушка екеуіміз бардық ғалияның үш адвокаты келді
солай вот үйсіз күйсіз қалдық солай маған отказ келді кішкентай кезінен бізді бауырына тартқан жоқ шынын айтқанда
өз туыстарын ойлады все время и сосын да солай ы видеозаписьта барлығы ой ғалия
қазір сен ол апайды ренжітпей ақ қой жоқ жоқ ренжітіп
жоқ ы мен осы осы ретте ортадағы заңгер ы заңгерлерімізден ортадағы заңгерлерімізден сұрағым келіп отыр
осындай жағдайды ыыы жағдайды өзгертуге болады ма қайтаруға болады ма осыны мен нақтылағым келіп тұр
жанар анаңыз жиеніне қалай сатып жіберген пәтерді сатып алу сату шарты ма купли продажа
ақша алды ма жоқ
жібек ханым кешіріңіз ыыы жауап берсеңіз
жазылып тұр ақша алғанмын деп жазылып тұр
дина ханым айтып өтсеңіз
бұл жағдайда менің айтқым келіп отырғаны
ыыы нотариаттық іс әрекет і жасаудың алдында біз і келген адамдармен сөйлесеміз
ол қандай ы жағдаймен келді өз ііі ниетімен келді ме әлде бір тем более жаңағы ыыы сатып алу
і келісімшарты келісімшарты туралы айтсақ сондықтан
жаңа мына і кісі айтып кетті ыыы бір мың тоқсан тоғызыншы жылдан екі мыңыншы жылға дейін
ы құжаттар барлығын нотариустар дұрыс істемеген кінәлі деп
өйтіп айтуға болмайтын шығар енді жүз процент айтуға болмайды жүз пайыз иә
өйткені біз ыыы м несем ответственность енді қазақша жауапкершілігі иә
жоқ да бұл кезде бұл кезде бұл апаны ыыы нотариус келген кезде или нотариуске апарған кезде нотариус сөйлесті
сіз өз ниетіңізбен келдіңіз бе мына кісіге действительно бергіңіз келеді ме деп бұл кісі ол кезде ы келісімін берді
ыыы көзі көрмеген күнде де это көзі қашаннан бері жақсы көрмейді бұл кісінің көзі мхм
көрген жоқ көзі она слипая бұндай кезде көрмейтін болса қасында нотариус тағы кісі болады
түсінікті бағдаргүл ханым айтып өтсеңіз мұндай жағдайда ыыы қайтаруға болады ма нақты жауап беріңізші иә жоқ
бұны өзімізде заңда көрсетілген қандай негіздер бойынша осындай келісімшарттарды бұзу туралы
елдер ойлайды мен арыз бердім мына жағдайды айтады көзі көрмеген ал бірақ негізінде заң талабында бұлар дұрыс жазу керек арызды
егер бұл кісілер заңның негізін дұрыс көрсетпей берсе сот шешім шығарады дұрыс емес деп мен
сондықтан иә сондықтан сіз адвокатқа жүгінуіңіз керек
егер бұл кісі көзі көрмесе сол кезде анықтамасы болмаса ол кісінің қасында өзінің сенімді адамы арқылы қатысы бар келісімшарт жасау керек
қазір қайтадан өтініш беруге кеш емес пе өзі кеш емес өйткені ол заңды негіз болу керек
біз қазір міне өсиет хат құқықтық сауатсыздық туралы айттық ыыы тәрбиелік жағын қозғадық
осы бұрынғы кезде ешқандай да құжатсыз ақ міне ыыы куә куәгерлеріміз отыр міне ешқандай құжатсыз ақ мұраға ешкім ыыы дау болған жоқ
ы тып тыныш өтті қазір ы құжат та бар енді тәрбие ыыы жетпей тұр ма оны мен айта алмаймын
жетпей тұр бірақ сонда құжат ы ол тәрбиені баса алмай тұрғаны ма сонда қазір бізге ол құжат керек пе сонымен
венера ыыы жаңа венера айтты ғой қазіргі заманда қаншама адам келеді деп қазір керек құжат неге
мен мен енді өзім де ойланып отырмын немереме бір құжат бірдеңе жасайын деп неге неге керек десеңізші ол сенемін немере
бірақ та қазір құжаттың керегі жаңа венера да психолог қой соның сөзінен мен ұғып отырмын керектігін
ол айтады қазіргі адамның әртүрлі жағдайы болады телевизор қарайды дейді көбі телевизорда неше түрлі сайтандар әлгі америкада жерде мына жерде
сөйтіватыр таласыватыр өлтірватыр қырыватыр сол үшін сондықтан қазір керек
жібек ханым ы жібек ханым мына сұраққа жауап берсеңіз қазіргі уақытта құқықтық сауаттылық басым болу керек пе тәрбие басым болу керек пе қайсысы керек
заманның талабына сай жоқ екі тәрбиеден біз әрі ата анамыздан санамызда қалған тәрбиеден біз алшақтап кетпейміз
өзіміздің атамыздан анамыздың қанымызға ыыы сінген қасиет
ол заманның талабына сай құқықтық сауаттылық да болу керек әркім да
көзі тірісінде өз мүлкіне билік жасау үшін өсиет хат дұрыс жазып кеткен де дұрыс мхм
өсиет хаттан қорықпау керек қой негізі өсиет хаттан қорықпау керек жасыңыз ба кәдімгі
өзіңіз алдын ала өзіңіздің ыхтиярыңызды өсиет хат жазып тастаған дұрыс
ұлболсын апайдың көзінің көрмеуіне байланысты қазіргі кезде соттар ыыы мемлекет қаражатынан ы қорғаушыларды бөледі
яғни айтқанда сіз өзіңіздің құқытарыңызды дұрыс қолдана алмағансыз сондықтан да мен жібек ханымның айтқанына толық қуаттаймын
ыыы өйткені қазіргі кезде адамдардың ы құқықтық ы сауаттылығын өте қажет
рахмет аманатқа қиянат жасама бұл сөзді естімегендер жоқ шығар бірақ оған құлақ аспайтындар да бар екеніне куәміз
себебі әртүрлі қайткенмен барлығымыз да пендеміз ғой аман сау болыңыздар